Nemugamba ochumbe amaizi, kwaita amaizi, hemba omuro, banza osinge esofuliiya, okwatta amaizi agarungi ogatekemu, ohembe omuro, ogatekeho, ogachumbe gachamuke. Hati kwata ensaano ya'kaawa eyo ogitemu, gachanamukiremu.